Bo mi pensu che tüti tüte le bestie a sio, al abiu la sua inteligensa chi pi chi meno e dizuma che secund mi ël can e ël gat a sun chule ch'al an pi inteligensa përché comuncue a s'fan capì e a capisu lon che lon che völe da lur